<hesitation> Fanaovana sôsy curry ahn <hesitation> tetehina ny voatabia sy tongolo ah de arotsaka ao anaty menaka mafana ah ,refa mendimendy tsara de arotsaka ny <hesitation> kary na ny curry ah de lasa mavomavo be le izy de rehefa vita izay ah de arotsaka ao amin'izay le zavatra afangaro anazy ohatra hoe tsaramaso na paty.